қолмен қамыр жаю қазіргі заманға сай емес дейді
өйткені біріншіден қолымда маникюр бар тырнағым бар
бұл кісіге қонақ келсе айтады менің қолымда маникюр бар ет жемейсіздер ренжімеңіздер
баланы біреу бағады тамақты техника пісіреді кірді көмекші жуады
ыдыстардың барлығы толып кетеді неге ііі салып жібермеске жаңағындай кір ііі ыдыс жуатын ііі арнайы машинаға
қазіргінің келіндері жалқау ма еркектері аңқау ма
қазірден бастап кір жуғанды білмесең қазірден бастап тамақ істегенді білмесең қазірден бастап техниканы үйге енгізіп алсаң кім болмақшысың балам
әлде енелері жұмсақ па
только оқтаудан шығармау керек
сосын сендер бүйтесіңдер былай өйтуге совсем болмайды
роботқа сеніп адамдығымыз кеміп бара жатыр ма
өзіміздің төсегімізді салғанға иә жаңағы ы өзіміздің күшімізді жұмсамаймыз ғой
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әр түрлі
бәрімізге ортақ бірақ ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет
бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
мен қазақ қыздарына қайран қаламын
жанары жаны жаздай жайраңдаған
қыз өссе елдің көркі деген сөзді
қапысыз қалай айтқан қайран бабам
атам қазақ қыз баласына ерекше құрметпен қараған
шаңырақтың құт берекесі барлық нәзіктік мейірімділік бірліктің символы ретінде сыйлап төрге шығарған
ал сол қазақ аруларының бүгінгі образы қандай жалпы қазақ қызы деген қандай болу керек
бүгінгі тақырып осы туралы болады

бүгін біздің студиямызға ммм қарындастарымыз арулар келіп отыр
олай болса әңгімеміздің әлқисасын аружан есімді аруымыздан бастасақ қош келдіңіз
барлықтарыңызға қайырлы күн саламатсыздар ма мхм
жалпы иә менің есімім аружан болады
болашақта мен әр қыз бала өзінің үй тірлігіне араласу керек ол міндетті
бірақ ііі жағдайың болып жатса оған мүмкіндігің болып жатса неғып қазіргі заманғы техниканы қолданбасқа
оның жамандығы жоқ деп ойлаймын мхм техниканың иә
ал ыыы үй қызметкерлерін
иә жағдайың жақсы болып тұрса мүмкіндігің
үйдің тазалығына жауап беретін аспаз
аспаз үйдің тазалығы оның бәрі бірақ бала тәрбиесі мен өзім мойныма аламын
жақсы ал қалғанының барлығын кешіріңіз кластастарыңыз нешеде
ыыы кластастарым менімен жасты он сегізде он сегізде иә мхм
ыыы неше жасыңызда неше жасыңызда ііі тұрмыс құруды жоспарлап отырсыз
ыыы тұрмыс құру бұйырса осы оқу орынымды бітіп жұмысқа орналасқаннан кейін барып тұрмысқа шығуды жоспарлап отырмын
маңыздысы оқуды бітіру ме әлде жұмысқа тұру ма
ыыы оқуымды бітіріп дипломды қолыма алып жұмысқа тұрған соң тұрмысқа шығу
яғни тағы бір үш төрт жылдан кейін иә иә мхм
дипломды қолыңызға алдыңыз иә
егер жұмыс айтқан жерден аулақ жұмысқа тұрғанша біраз уақыт өтіп кетсе яғни ол арада ол аралықта тұрмыс тұрмыс құрмайсыз иә жоқ
өйткені қазіргі заманда ыыы бар айтатындары мысалға менің баламның мойнында отыр
ыыы нан таппайды ақша таппайды деген ііі кісілерде болады бар
сол себепті ііі өзіңізді өзіңіз қамтамасыз ете алатындай жағдай жасап болып иә отбасылық өмір туралы иә ойланасыз өйткені қазіргі жастар сол жұмыссыздықтан
ііі жұмыс болмағандықтан жағдай болмағандықтан басына баспана жоқ сондықтан да ажырасып жатыр
тұрмыстық қиыншылықтар көбіне себеп болып иә жатыр деп ойлайсыз иә мхм
өзіңіз үй шарусына қандайсыз
өзім үй шаруашылығын жасаймын
өйткені менен басқа анама ііі көмектесетін жан жоқ
ал бірақ техниканың ііі көмегіне де жүгініп жататын уақытымыз бар
ол енді заман талабы иә ол заман талабы мхм
бірақ та техниканың да техникасы болады кандай мәселен
мысалға ы ыдыс жуатын машина кір жуатын машина
ол қазіргі заманда екінің бірінде бар деп ойлаймын мхм
ыыы сонымен қатар ммм тағы да кофе қайнататын аппарат мультиварка иә иә
үйде түк істемейтін болып тұрсыз ғой сонда былайша айтқанда жоқ неғып істемеймін істеймін ғой
енді бірінші тұрмысқа шыққаннан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін енді бір екі жыл ата енеңмен тұру ол міндет мысалға
і енеңнен ііі үйренетін заттарың да бар
ііі енең үйретеді
ал кейін мысалға балаң болады жұмысың болады
онда бір уақыт жетпейді деп ойлаймын мысалға
сіз барған үйде ммм сіздің үйіңізде болған техника болмаса ше
енді айтып отырмын ғой мен бір екі жыл енемнің қолында тұрамын
енемнен үйренерім де болады
өйткені кейін менің де қыз балаларым болады оған да үйрететін адам керек қой
жақсы енді өзіңіз қозғадыңыз ғой бұл тақырыпты
бір екі жыл енеңізбен тұрасыз иә одан кейін иә
не себепті
мысалға мен баратын енді маңдайға жазғанды білмеймін ғой
мысалға мен барған жердің ыыы баласы көп болатын шығар мысалға үлкен ұлына тұрмысқа шығатын шығармын мхм
ал кенже ұлына шықсаңыз ше
енді шаңырақты ұстап қалатын осы кенже ұл ғой
енді ол жағдай енді ол жағдайға байланысты ғой
иә немесе бір үйдің бір үйдің жалғыз баласы болатын болса
а онда мен ата анасын тастамаймын
өйткені өзім сүйікті жарымды бағып қаққан мысалға тәрбиелеген ата анасын қалай мен мысалы тастап кете аламын мхм
ата анасы осы жерде бір ііі кішкене түзеткім келіп тұр ата анасы сіздерді тастамайды деген дұрыс шығар
жақсы жалғастырайық
студиямызға қош келдіңіз бақниет сіздің кластастарыңыз қай жылғы
он сегізде барлығы менімен жасты мхм
ыыы мен әрине қазір жиырма бірінші ғасыр
и техника дамыған заман
бірақ та барлығын өз қолымен істеген жақсы деп ойлаймын
өйткені әйел адам ол ыыы алла не үшін жаратты еркектің жанына оның жағдайын жасап барлығын үлгеру үшін
әйел адам бұрыннан солай
қазақ біздің қазақтан бұрыннан әйел адам үлгереді и өзіне қарап та балаға қарап та үй шаруасын істеп те
ііі әрине қазір ііі баспана ол жағы қиын
бірақ соның өзінде де әйел адам үлгеру керек деп ойлаймын
ыыы техникаға жүгінетін кез болады иә ол стиральная машина жаңағы кір жуатын машина
бірақ посуда жуатын машина емес
кір жуатын машинаға үлкен киімдерді салуға болады ал былайша өз қолыңмен жуып ыыы өзің тамақты барлығын өзің жасап
күйеуің келгенде үйіңде нәрсені өзің жасап отырсаң одан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын өзің жасап барлығын
яғни тамақты өзі пісіретін машиналар керек емес иә
жоқ керек жоқ жақсы
ал қонақ күткен кезде
қонақ күткен кезде өзің жасап барлығын
ыыы қонақтар келген кезде қалай немен жасадың рецептісін айтшы деген сұрақтар әрине керемет қой ол өзің жасаған
елестетіңізші ммм қайын жұртыңыз келе жатыр иә
үш балаңыз бар мхм екеуі кішкентай мхм біреуі бесікте мхм үйді жинау керек мхм
сол арада жұмыстан жолдасыңыз келеді қарны ашып мхм
бала жылап жатыр
қонақтар бір сағаттан кейін келеді мхм
кіріңіз бар бір күн алдына істеп қоюға да болады ғой
барлығын ебін тапсаң болады ғой дұрыс екен ал қонақтар аяқ астынан келіп қалса
қонақтар аяқ астынан келсе олар да адам ғой түсінеді ғой істейсің
неге сол кірді кір машинамен жумасқа
жууға болады мен айтып тұрмын ғой барлық кезде өзің істеу керек емес
техниканы да ііі былайша қолмен жуғанға не жетсін бәрібір ол кір машина қолмен жуғандай болмайды ғой
бүгін студиямызға тағы бір қарындасымыз келіп отыр әсел қош келдіңіз
ақыры әңгіме осы туралы өрбіп жатқандықтан бірінші осы сұрақты қояйын
үй шаруасында ыыы қазіргі заманғы техникаларды пайдалану иә
ыыы құптаймын өйткені ііі қазір жиырма бірінші ғасыр ең бірінші дүние осы
жиырма бірінші ғасыр болғандықтан ііі кір машинасын қолданып бережная стирка деген бар ііі ақырындап әдемілеп жуатын ііі
бағытқа қойып қойса ол өзі жуа береді
тамақ істеген кезде де мысалға мультиварканы да қолдануға болады
ол тек уақытты үнемдеудің қазіргі бір белгісі ғой
ы мысалға қазір қандай адамдар ыыы жұмысбасты ііі астанада тұрғаннан кейін
ыыы ол кезде жұмыстан кешке қарай келген бетте балаларға неге көңіл бөлмеске мысалға
неге ііі тамақ істеп ііі жаңағы жерде мультиварканы пайдаланып жіберіп керек жерінде ұтымды
ұта пайдаланып неге солай баланы да өзі тербететін бесіктер бар қазір
а смарт бесіктер ме иә ол жағын білмедім енді
ііі бірақ ыыы баланы әлдилеп ананың әлдиін тыңдап өскен баладан андай ешқандай жамандық шықпайды ғой
үйде нешеусіздер әсел ііі екеуміз ііі бауырым бар
бауырым бар ініңіз иә мхм бір үйдің жалғыз қызысыз иә иә иә
анаңызға дәл солай яғни көмектесу тек қана сіздің мойныңызда иә мхм көмектесеміз бауырыңызды да кішкентай кезінде өзіңіз қарап бағып өсірдіңіз бе иә әрине міндетті түрде мхм
енді ол заманда ыыы дәл қазіргідегідей ііі келінге ііі үйдің ііі жалпы отбасындағы әйел адамға көмекші техникалар болған жоқ иә
иә иә болған жоқ мхм әлбетте барлығын үлгеретін иә енелері
бірақ сіз бала бағып кішкентай кезіңізден үй шаруасына араласып иә шаршаған сияқтысыз ғой иә
болашақта енді бәрін автоматтар жасасын деп отырғаныңыз сол ма
жоқ енді неге
ыыы жақсы уақытты үй шаруасынан уақытты үнемдейсіз оны қайда жұмсайсыз
ыыы шағырмашылықпен айналысу жұмыс істейміз ііі
қазір көп айналысатын дүниелер бар өзін өзін өзін дамытуға кітап оқуға деген сияқты
көп ата ана баласына мүлде көңіл бөлмейді десек те болады өйткені кішкентай балаға смартфонды беріп қояды да ол анда қандай мультик көріватыр онда ешқандай шаруасы жоқ
мысалға мен сол уақытымды өзім балама арнайтын едім тамақты мультиваркаға тапсырып қойып балаңызбен бірге ютуб көресіз иә
жоқ мен баламды дамытуға әзілім ғой ашып айтыңызшы өзіңіз
ыыы өз қол үлесімді қосамын баламның дамуына өйткені баламның ыыы барлық ыыы былай тәрбиесін өзім мойныма аламын деп шеше шештім осы бастан сол шешімді қабылдап отырмын
і ешқандай бала тәрбиесі ене ата енеге беру деген
өйткені бала ата ене ата анасы анасымен көп уақыт өткізу керек деген ііі ойдамын негізі
ата әжесіне қарағанда ата анасымен көп иә уақыт өткізу керек иә керісінше ойлаймын
сен жұмысты жасап жатқанда бала сенің жаныңда жүру керек чтобы ол кішкентайынан біліп үйрену керек ол
ыыы сен тамақ істеп жатсаң ол қалай дайындалатынын қыз бала болса да ол ұл бала болса да ол білу керек
ертең ол техника болады ма болмайды ма бір может ыыы жоқ жерге барып қалар қыз бала ауылдық жерде
мен ойлаймын мысалы жұмыстан шаршап келген кезде неге баламен отырып балаға көңіл бөлмеске олар айран сұрайды қасықты былғайды
немесе иогурт жейді оны былғайды тағы да басқа да ыдыстардың барлығы толып кетеді
неге ііі салып жібермеске жаңағындай кір ііі ыдыс жуатын ііі арнайы машинаға
одан кейін өзінің тірліктерін жасай береді
ііі неге ііі тек қана техниканы неге жамандап отырсыз мен түсінбеймін сізді
жоқ техниканы жамандавотқаным жоқ
ыыы ауылдық жерлерде техника болмайды ғой
біз қазір қалалық жердегі мәселе жайында
қанша теңге тұрады
әртүрлі бағалары қолжетімді үйдің финансист ретінде сондай сұрақ тек қана ыдыс жуатын немесе кір жуатын машина турасында болып жатқан жоқ әңгіме
ііі сіз ііі ата ененізбен тұруға қалай қарайсыз
ііі жақсы қараймын неге ііі бірге тұрмасқа
егер бір үйдің ііі үлкен ұлына ііі тұрмысқа шықсаңыз
ыыы оның бойдақ ыыы інілері яғни сіздің қайныларыңыз солар үшін үлкендер жауапты деген пікірмен келісесіз бе
үлкендер жауапты иә ііі әрине келісемін бағып қағып жеткізіп өз балаларыңызбен
жол көрсетуші ұстаздар ретінде оларға қамтамасыз етуші ретінде қалай қарайсыз иә
ііі құптаймын жақсы қараймын бұған сіздің пікіріңіз қандай
мен ата енемен а ата енеммен тұратын едім иә әрине
және де қайныларым болса неге олармен өзім бауырымдай көрмеске
ол да біреудің баласы например
ыыы ол да менің күйеуімнің інісі мен оны өз бауырымдай көретін едім мхм
бірақ жеке өмір деген мүлдем болмай қалатын сияқты иә ол кезде
иә енді сіздің көзқарасыңыз
енді жаңа айтывотқан ыыы екі і арумен де мен толықтай келісемін
бірақ сонымен қатар сен жас жұбай болғандықтан өзіңе де көңіл бөлу керексің мысалға иә барлығына да үлгеру керексің ол ата бабамыз мысалға ы бұрында ата аталарымыз барлығына үлгеретін
әйел қырық шырақты деп қазағым бекер айтпаған негізі
бірақ і сонымен қатар егер күйеуің жұмыстан келіп тұр қазір дамыған заман мысалға
үйің айнадай тап таза болып тұрса ал өзің мысалға үлгермей қалдың өзіңе қарауды
үй киіммен мысалға қалай болса солай күйеуіңді қарсы қарсы алғанда мысалы күйеуіңнің мысалы көңілі түсіп кетеді
мысалға ол мейлі ыыы көшеде күйеуіңмен ііі серуендеп жүргенде де күйеуің басқа қыздарға мысалы қарап кетеді ғой
мысалы қасында қазіргі заманда біздің барлық қыздарымыз негізі өзіне өзі жақсы қарайды
ііі негізі жаңа сіз айтып жатырсыз иә көңілі қалады деп
ааа ер бала егер де ол бір қызды әйелім жарым деп таңдаса оның көңілі ешқашан да қалмауы керек
мен оны өзімнің ата әжемнен әке шешемнен қарап айтып отырмын
менің де мысалы мамам жұмыс істейді ііі должностьта істейді менің де мамам
шаршап келеді ііі үй шаруасын істейді
бірақ сонда да менің әкем еркелетіп жүреді алтошым алтошым деп мысалы былай қарасаңыз
жаңа сіздің бір ііі көңілім қалған нәрсе баланы ата әже тәрбиесіне бермеймін деп жатырсыз иә ол негізі бұл өте дұрыс емес зат деп ойлаймын
міне мына арада біздің ақ жаулықты әжелеріміз отыр міне әжелеріміз отыр аталарымыз отыр
барлығы да біледі немеренің маңдайынан иіскеген мысалы маңдайын иіскеткен немере ол данагөй болып шығады
мен мысалы оны бекерден бекер айтып жатқан жоқпын
ата әженің тәрбиесін көрген бала ол жаңа да айттым ғой дана болады ол деген
мысалы мен өзім мақтанғаным емес басқаша ойланбаңыздар мен мақтанып тұрған жоқпын
бірақ мен өзім марқұм атам мен әжемнің ііі тәрбиесінде болдым
әке шешемнің де тәрбиесінде болдым
мен міне айтайын мен мысал ретінде айтыватырмын ғой әрине жаман болсын демейді ғой
десе де сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық
соның бағдарлама барысында тағы да сөз беремін сізге
сізге сұрақ ммм ата әже тақырыбы қозғалып жатыр ғой ммм
жалпы ыыы кейбір жағдайларда ммм келіндер енеге қарсы бір одаққа бірігеді иә
себебі енелердің заманында айтып жатыр ауылда ондай техника болған жоқ
және қазіргі келіндерге барлық көмекші бар деп ііі енелер соны жақтырмайды
ііі келіндер ііі жақтырмайтын нәрсе тауып алады
сіз жаңа мен айтқан ііі ойымды дұрыс түсінбеген боларсыздар өйткені мынау айтып жатқан ер азаматтың да сөзінің жаны бар
ата енеге мен мүлде баламды көрсетпеймін дегенім емес
кейбір мысалға қыз келіншектер бар баласын мүлде ата енесінің қолына береді де өзі ііі мысалға жұмыспен айналысады үй тірлігімен айналысып кетеді мысалға солай уақыт таппайды баласына
ааа әрине мен өзім апамның қолында өстім
мен де баламның ата әжесінің тәрбиесін көргенін қалаймын
бірақ ыыы мүлде оларға апарып тастап кету емес қой мында басты мәселе
өзімнің де қарауымда ііі әкесінің де мейірімін алады анасының да мейірімін алады
сонымен қатар ыыы ата апасының да немересі ғой енді олар да ыыы жаңа айтыватқандай маңдайынан иіскеп оны еркелетеді мхм
әйел адам жаңағы айтқан ыыы ойыңыз ғой әйел адам өзінің ыыы ерінің әрдайым көңілінен шығып жүру үшін өзін күту керек өзіне қарау керек иә иә мхм
сіз бұл пікірге қалай қарайсыз сіз егер күнде өзіңіз кір жуып ыдыс жуып тамақ істеп қамыр жаятын болсаңыз сіз тырнақ өсіре алмайсыз
а маған тырнақ өсірудің не керегі бар
сізге керек емес жоқ не себепті
өйткені ол қамыр жаясың тамақ істейсің ол тырнағың түспеу керек сенің
тамаққа түспеуі керек үй шаруасына қолайлы болу үшін шаш жинаулы болу керек әрине бірақ қазір эфирге мен шашымды жайып келіп отырмын бірақ шаш жинаулы керек
орамал тартып үйде келін болып жүргенге не жетсін
бәрібір ол керемет қой күйеуің келгенде де былай сен әдемі болып көрініп тұрып үйің шашылып тамағың істеулі емес мультиваркада істеп дәмді емес етіп
не болмаса кафеге барып іше салайық десең
одан да күйеу шаршайды не үшін сені алды ол
жақсы бұл сұрақ сәл кейінірек қойылатын еді кафе тақырыбы қозғалды ғой
сіз қалай қарайсыз
аптасына жеті күн үйден тамақ ішкені дұрыс па әлде ііі аптасына бір күнді арнап ііі дәмханаға барып иә
бір күніңді арнап арнайы дәмханаға барып тамақтануға болады
қазір арнайы отбасылық ыыы ресторандар бар
ы олардың атмосферасы да жақсы кең әдемі ауқымды алып жатыр
ііі сондықтан да көңіл күйді көтеріп міндетті түрде ііі отбасымен ііі баруға болады
мен құптаймын міндетті түрде мхм
сіз өзіңіз ііі неше жасыңызда тұрмыс құрамын деп ойлайсыз
ііі биыл құрамын деп ойлаймын биыл құрамын деп ойлаймын
биылға жоспарлап отырсыз
мхм қыздың жасын сұрамайды дейді десе де бізге білу керек он сегізде
үшеуіңіз құрдас екенсіздер иә мхм
жақсы ерте емес пе жаным ау жоқ
совсем кетесің ғой оны
ммм жеңгем бар ғой
неше жыл болды
екі жыл отауласқандарыңызға екі жыл болды иә аха
қарындастарыңыздың ы бойдақ қарындастарыңыздың ммм әңгімелерін ойларын естіп отырсыз иә иә
шындығында қалай екен
негізі екі жақты да түсініп қарауға болады түсінікпен негізі
бір жағынан шын қазір жиырма бірінші ғасыр ы техникалық дамымай жатқан жағдайлары да бар
неге олар егер де қолжетімді болатын болса қолданбасқа
екіншіден мына қарындасымыздың айтып отырғаны шын
қолмен жасап өз қолымен өзінің махаббатымен жасаған асқа техника жетпейді деп ойлаймыз
сондықтан мен ііі адамның ііі уақыты болатын болса мысалы қазір бізде көбінесе мысалы келіндерді алатын болсақ қыздарды алатын болсақ бәрі фитнеске барады
фитнеске жазылады анда барады мында барады
а негізі кезінде апаларымызда фитнес деген нәрсе болмаған ғой
осының бәрін өздері қолдарымен істеген
бұның бәрі физикалық жұмыс
жұмыс болған кезде ыыы адамда мысалы фигурасы бәрі қалпында болады
ыыы бәрі орын орнында бәріне үлгерген
мен қазіргі келіндерді түсінбеймін бір бала табады
сосын мен мысалы бала былай тамаққа үлгермеймін анау мынау дейді
ал кезінде апаларымыз вообще он бала сегіз бала тапқан
бірақ та үйде бәрі иә
ол мне кажется бұл жерде негізі ол адамдардың немесінде емес ол адамдардың психологиясында қазіргі адамдар вообще басқандай болып баратыр келіндердің бәрі
қандай болып барады
западқа еліктейді аха западқа еліктейді
мысалы біз көп ыыы семьяларды білеміз бай тұрады керемет тұрады
бірақ та балаларының бәрін өздері бақпайды мысалы қарайтын адамдары бар солар кағады
олар қанша бар дүние бар бірақ та ата анасының махаббатын көрмейді де
ата анасын көрмейді жұмыс жұмыс деп кетеді бөтен адамдар оқытады иә
иә содан кейін сосын қасында жүріп ата анасын көрмей өтеді өскеннен кейін шетелге оқуға кетеді
балалар тастап кетті анау былай болып кетті мынау былай болып кетті деп сосын өздері жылап отырады
енді ол қалай онда ол балалар мысалы ата анасының махаббатын көрмегендіктен
ата анасының сүйіспеншілігін көрмегендіктен мәселе ол байлықта нәрседе емес негізі
любой нәрсені мысалы ыыы шешуге болады мысалы балаңызды отырғызып мысалы
тамағын беріп отырып та ыдыс аяқ жуып тастауға болады мысалы балаңызда бағып жүріп
кішкентай кезінде өзіміз алыстатып есейгенде жақындатата алмай жатамыз иә жақсы
адамдардың психологиясы өзгеріп кеткен дейді венера ханым студиямызға қош келдіңіз
расымен де солай ма батысқа еліктеушілік пе бұл
енді тек қана батысқа емес қазір адамның психологиясы әлсіз ғой
біз батысқа да еліктейміз і әртүрлі ііі
тіпті ііі әртүрлі нәрселерге еліктей береміз
техниаға да еліктейтін адамдар бар иә
миларына карта салып алып робот сияқты жүретін адамдар бар мысалы
сондықтан да ммм қазіргі таңда міне мында келівотқан қыздар енді он сегіздегі қыздар ғой
ыыы жаңағы гүлі енді ашылған ақырындап міне ііі бойжеткендеріміз ғой
ал біз ііі бұлар енді супер келіншек
былай қарасаң дап дайын бәріне келісівотқан қыздар
көрдіңіз бе әр ене алып алып оны өзіне мынау ы ұн сияқты елеп алатын қыздар ғой бұлар
ал біз неге сұрамаймыз жиырма бестегі қыздарды жиырма жетідегі қыздар не деп отыр отыздағы қыздар ше әлі де тұрмысқа шықпаған
олар қаншама ы вот сол қыздардан бастау керек те әңгімені мхм
содан кейін ііі мұндағы ммм айтылып жатқан мәселе иә өте ұсақ мәселе
бұл мұндағы әңгіме маған мүлдем ұнамай тұр
біз ііі басқа тұрғыдан алу керекпіз тіпті техниканы да алатын болсақ
әрине қолданыңыздар бірақ ондай әйел қазір он сегізден бастап қолдансын оны иә отызға келгенде ол қандай әйел болады
оның сенсорикасы дамымаған энергетикасы жоқ
сондай бір ммм і бір жаңағы автоматты машина сияқты автоматты роботизация несінде өмір сүретін сондай әйел болып шыға келеді
келе салып жұмыстан тез тез ы кірді лақтыра салады ала салады жая салады
балаға да дәл осылай ыыы монтессори методикасы дап дайын оны қоса салады деген сияқты иә бір екі сөз сұрақ қойса қояды
соншалықты бәрі ыыы дайын болып тұр әйелдеріміз қазіргі таңда не істейді
шалқайып алып аяқтарын аяғына қойып қолдарында телефон инстаграмм күні бойы
көрдіңіз бе вот осындай әйелдер ііі жаңағы техниканы көп қолданатын техника туралы әңгіме шығатын болса
ыыы осындай әйелдер сезім сезімтал болып келмейді түсінесіздер ме
ал әйел қылықсыз бола білмесе сезімтал бола білмесе ол қылықты бола білмесе қылықты бола біле білмесе сезімтал бола білмесе ол ешқандай отбасын ұстай алмайды
тіпті балаға ііі есі дұрыс саналы ана бола алмайды
күйеуіне ыыы қызықты жаңа сіз айтывотсыз ғой жар бола алмайды иә
ыыы еркекті қасыңда жүрген күйеуіңді міндетті түрде былай аяқты ашып бүйтіп шығып шаш жайып ы қызықтырамын деп ойламау керек қыздар қазір понимаете
ммм ол ол мүлдем басқа нәрсе
әйел адам өзінің ііі өзінің жаңағы әйел екенін көрсете білуі керек
қылығымен қыз қылығымен еркектің жүрегіне баратын жол асқазан арқылы ма
асқазан арқылы ғана емес қазір енді
мен негізі айтамын иә өзім маман ретінде айтатын аяқтан қазір біз бұрын асқазан десек қазір біз деп айтамыз да
егер әйел адам бір саты мен айтывотқан жоқпын он саты деп хотя бы бір ғана саты еркектен төмен бола білсе вот сол есть это есть асқазан иә
жақсы ыыы ендеше бүгінгі біздің қонақтарымыз туралы қысқа айтып өтіңізші
ммм қандай типке жатқызуға болады
мысалы ыыы типтері өте көп
ы өте көп ііі теориясы бар өте көп ііі несі ііі тестері бар бірақ мен айтатыным әсел сіңіліңіз мысалы аха
әсел сіңілім ол жаңадан ііі өзі ммм жаңадан осындай енді тұрмыстық өмірге ммм дайындалып жатқан қыз ғой енді
ііі әсел ол өте ммм ақылды саналы
оның ыыы өзінің не қалайтыны біледі де не қандай нәрсенің иә
иә бірақ ол кісі і аудиал
оған ыыы мысалы сен мынандайсың мынандайсың деп ыыы айтуға болмайды
оған ақырындап түсіндіріп қойып түсіндіріп айтатын болса ол түсінеді
бірақ оған былай қылықпен мысалы көрсетіп жұлқынып мысалы енесі иә бір нәрсені былай көрсететін болса ол кісі жүрегіне алып қалады түсінесіз бе
ыыы әселді мен солай аудиал ретінде көремін де
ыыы білмеймін енді әсел келіседі ме келіспейді ме қалай
ыыы аружан аружан ол сондай енді сыпайы
ыыы тем не менее өзінің ыыы несін бере қоймайды жаңағы қалай айтушы еді позициясын бере қоймайды
өзінің ііі ойы бар
егер әсел ііі түр түр әлпетіне қарағанда мынандай қатты қыз болғанымен ол өте жұмсақ
ал ыыы аружан ондай емес
ол өзінің өзі қалай болады солай істейді қазір қалай ойлайды солай істейді
иә ол кісі ііі өзі сондай практик болады ғой
қазақшалап айтатын болсақ ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүру яғни үйдегі көмекші техникаларға бәрін тапсырып қоюдың зардабы аружанға тиюі мүмкін бе
жоқ аружанды олай деп айта алмаймын мен басқа түрден айтып жатырмын да
аружанның ыыы ммм аружан ол ыыы техниканы қолданса қолдана берсін иә мысалы
бірақ аружан сөйтіп қолдана келе өзінің жаңағы ыыы осы комфорт өзінің зона комфортына кіріп кетіп тіпті жаңа айтып отыр ғой өзіме қараймын о соның артынан кетіп қалуы мүмкін
тек қана өзін ойлап мысалы иә тек қана осы ең бірінші өзін қоюы мүмкін
ал менің жаңағы қазір айтатыным ең бірінші отбасыңды ең бірінші ер азаматыңды ыыы балаларыңды қоятын болсаң
өзің онсыз ақ ыыы ер азаматыңа ұнаймын деп өзің ақ ы ы жаңағы дамисың
әр саладан сұлулық саласынан болсын
жаңағы ммм і жаңағы білім алу саласынан болсын жұмыс істеу саласынан болсын иә
мен өзім практикама өзіме даже байланысты қарайтын болсам қазіргі таңда әйелдерге егер де материалдық жағдайы жақсы болып жатса ы күйеуі қолдап жатса тіпті жұмыс істемей ақ қойсын деп ойлаймын
өйткені егер ол жұмыс істейтін болса баласы бір жақта өзі бір жақта күйеуі бір жақта болып қалады мхм
қазір әйелдеріміз жаңағы ыыы роботизация несімен кетіп бара жатқандықтан олар сезбей қалады
отбасы қалай құлдырап жатқанын да сезбей қалады
ал күйеуі ыыы ажырасамыз деп жатқан кезде ғана ойлайды ал мен не істеп қойдым деп
осылай келіп жатады ғой қыздар қазір бізде
мен бәрін істеймін мен бәрін жуамын мен кір бүйтемін мен сөйтемін мен бала туамын бірақ күйеуім маған сен мынаны істемейсің дейді
ал күйеуге не керек
оған ыыы вдохновение керек
кәдімгідей ііі қасында болып оны көтеріп қолпаштап сен сенде ііі істей аламыз сен істей аласың алға ұмтыл деген әйел болу керек қасында
басқа еркекке түк керек емес түсінікті
қазір айтайын бақниет туралы ыыы айта кететін болсам
бақниет енді ой ол енді әр енеге ііі енді отырған кәдімгі бір жемчуг отырған иә бір подарок бриллиант сияқты болып көрінеді маған
ыыы ақниетті і нағыз мынау м кәдімгідей бақниет аха бақниет ол өте керемет жан
ол жақсы ана бола алады ол ыыы сырлас та бола алады күйеуіне
ы енесіне де сондай ыыы иіліп ыыы шын шын негізінде жаңағы маска киіп алмай ол қалай отыр солай отыр бақниет
біз қазіргі таңда қыздарды көреміз ғой псевдо маска киіп алады да отырады иә жарайды мен енеме де қараймын бүйтемін де сөйтемін де
ал бірақ ыыы нағыз мынандай ыыы жаңағы шындығына келген кезде сөзбе сөз келген кезде күйеуін алады да болмаса өзі ала өзі өзі кете береді де артынан күйеуі жүріп кете береді
аяғында әке шешесі қалып қояды мхм
бақниет ондай кісі емес мхм
мына қыздар да айтып отыр ғой енемізбен тұрамыз жақсы тұрамыз бәрін істейміз бірақ техниканы қолданамыз деп
қолдана берсін техника деген апай мұнда өте ұсақ нәрсе
чем біз веб техниканы қолдана берген сайын техника емес мұнда сіз айтасыз жаңағы қазіргі таңда бізді тіпті өзіміздің төсегімізді салғанға иә жаңағы өзіміздің күшімізді жұмсамаймыз ғой қазіргі таңда
күйеуімізбен бірге жататын төсегімізді салу үшін біз даже бір капля өзіміздің немізді жұмсамаймыз
ал ол әйел отырып алады да сол ыыы ыыы техникасы жуып берген алады да лақтыра салады болды
ал тіпті жаңа сіздер білесіздер кезінде ііі төсек салудың өзі қандай болған
әйел адам өзі тазаланып дайындалады иә
жаңағы өзінің энергетикасымен салады
өзінің кәдімгідей бір күйеуіне деген махаббатын тіпті тамақ жасағанында күйеуіне деген махаббатты енесіне ата енесіне деген ұнайды ма
олар иә тұзды жақсы көре ме көбірек тұзды аздау болу керек пе деп
апай мультиварканың миы жоқ адамның миы бар да
мультиварка оған бәрібір оған пышақтың ұшында сала сал болды
ал адамның келін ол ойлайды ол сезеді
еее енемнің давлениесі бар ғой мысалы иә оған тұз керек емес қой деген сияқты иә мхм соны сөйтіп ол ыыы сөйтіп аздау салады
жаңадан келін болып түскен кезде рахмет ііі баланы тербететін бесіктер болған жоқ қой иә
жоқ біздің заманда болған емес маған енем көмектескен
болған жоқ деп отырмын ғой ал сен болды дейсің жоқ болған жоқ
енемнен басқа менде көмекші техника болған жоқ енем атам
барлығында үлгеруші ме едіңіз үлгергенде мен вообще түк білмейтінмін
енемнің арқасында мен бәрін үйреніп шықтым
а енеме барғанда мен жиырма бірде түкте білмейтінмін
мен қазіргі заман қазіргі уақытта ойлаймын марқұм атам мен енем мысалы ммм это иманды болсын
қалай менің тамағымды жеді екен бір ауыз сөз айтып көрген емес вот бәркелді
келіндеріңіз бар ма бар мхм
қазіргі келіндер міне отыр ғой бәрі дап дайын келеді өздері біледі
мен мысалы осы күнге шейін торт пісіре білмеймін
олар бәрін біледі
білмесе ана интернеттен қарап алады бәрін істейді
біз мысалы интернетке кірмейміз біз өзімізше істейміз енді мысалы
келіндеріңіздің ііі үйдің техникасын пайдаланғанына қалай қарайсыз
ой мен ыыы сізге енеңіз үйретті бірақ сіздің келіндеріңізге сонда техника үйретіп жатыр ма бәрін
өздері енді мен олармен тұрмағаннан кейін олар өздері бәрін не мен ойлаймын мысалы өздері қалай істесе бірақ айтып қоямын балалар жаңа айтты ғой балалармен шынында да
бірақ менің келінім қалай болса да келіндерім балалармен жиі араласып сөйлесіп балаларын неге шығарып қанша техникамен істесе де мысалы қолыңызда яғни келін жоқ қой қазір жоқ мен келіндеріммен тұрмаймын
білмеймін өзім тұрамын
өзім ойлаймын енді мысалы жаңағы балалар айтыватыр ғой мен жұмыс істеймін мысалы
а менің балам айтады ғой мысалы осы бұрынғы кемпірлер қайда баламен отыратын деп
менің енді мысалы баламен отыратын уақытым жоқ
бірақ келіндерім барлығы өз балаларына өздері қарайды
бізде солай келіскенбіз
ііі мен мысалы өзім жұмыс істеймін материально помогаю
жағдайым болса жағдайым болмаса көмектеспеймін
немерелеріммен араласамын
сөйлесемін ата ана мынау жеті атасына шейін айтып түсіндіріп беріп отырамын барлығын мхм
а бірақ мен ойлаймын енді шамам келгенше бөлек тұрамын
жұман аға студиямызға қош келдіңіз
сіз де барып тұрасыз ба немерелеріңізге бірге тұрасыз ба
ыыы жарайды бүгінгі айтқан тақырып біздің енді қазақ ұлтымызға салтымызға енді мына отырған бәрі менің немеремнен де кіші екен
артық сөйлегенге тілім де бармайтын шығар
бірақ қазақ баласын ұзатқан кезде бүйтіп жібереді екен ата анасы әке шешесі
балам бақытты боламын деп барма барған жеріңді бақытты қыл деп барады барған жеріңді бақытты қыл деп
ал енді мына ойында кешірсін дәл осы сөзімен бақытты қыла алмайтынға ұқсайды
не үшін ауыр айтып отырмын
біздің қыздар біздің тұсымыздағыны айтайық
бір үйде он сиырды сауып оның құрт майын алып
іркітін пісіп оқуын оқып сол қазір көрсек бір бір ғалым бір бір
жеті сегізден баласы бар сол сөйтіп істеген
да он жеті он сегіз жасты басынан өткізген мхм
ал енді қазіргі рас ғылым дамыды
ғылымның қызығын көру өте дұрыс
бірақ оны табан ет маңдай терімен көрсе өзінің кім екенін білсе
жаңа мен мына біреу баламның айтып отырған сөзіне кішкене нандым жақсы бала екен
алдымызда бір жыл екі жыл отбасын құрғаннан кейін ол үйдің тамағын өз қолымен істегенге жетер бар ма мхм
күні бүгінге шейін кемпірім бар бар бар
жаңа мына бала айтқандай мақтанып отыр дейтін емес барып көрулеріңізге болады
он үш немерем бар
осы қолымда мхм
алды қыз жиырма бір жиырма екі жасқа келді
тамағымызды қолмен істеп береді
ііі кемпірім жанында тұрып мынаны бүйтіп істе бүйтіп
жағдайым бар дәулетім бар
қандай техниканы алатын шамам бар
артық айтып отырғаным жоқ
бірақ не үшін
біз баламызды осы күннен бастап өмірге тәрбиелемесек
қазақта мындай мақал бар және әке шеше деп еді ғой
ата ананың қадірін ата ананың тәрбиесін көрмеген
біреумен біреу ренжісіп жатса айтады қазір ажырасып жатса айтады ол ата ананың тәрбиесін көрмеген ғой иә барлық кір ата анаға тиеді
ата ана деген қандай қазақтың ең үлкен қастерлі берекесі ұйытқысы діңгегі тірегі деп түсінемін
не үшін жаңа айтып жатыр бала ғой бала қазір бәрін ойлап бәрін қиялдап отыр
өмірінде мен түсінген кезде өмірі не жерде емес не көкте емес қиялды ойлап жүрген кезі
ертең мынындай болсам аспанда ұшып жүрсем шіркін марстан барып үй салып алсам деп те қиялдайды
оның жанында үйдегі техниканы не үшін қиялдамайды
қиялдағаны да дұрыс шығар
қиялдағаны да дұрыс шығар иә иә бірақ балам жаңа айтып отырсың мен жаңа енді он сегіз жастамын дедің жарайды биыл дейсің
алла берекетін берсін балам аумин бақытты бол аумин
еее жастай ана болу деген де екінің бірінің қолынан келе бермейді иә
ана болу үшін сіз техникаға қазірден бастап робот болсаң өзің менің сөзімді бөлме балам иә иә иә
қазірден бастап кір жуғанды білмесің қазірден бастап тамақ істегенді білмесең қазірден бастап техниканы үйге енгізіп алсаң кім болмақшысың балам
аружан ііі елестетіңізші осындай бір ііі дәулетті отбасына ағама келін болдыңыз иә
қандай техника қандай көлік қандай машина қандай робот десеңіз де дәулеті жетеді
шамасы жетеді бірақ ы принцип қолданбайды
атаның айтқанына қосылғым келеді
мұнда байлық та дәулет те береке де барлығы еңбектің арқасынан келеді
абай атамыз айтқан еңбек етсең ерінбей тояды қарның тіленбей хош
еңбек ете берсең де сол жағдайың жақсарады неге мысалы алмасқа мысалы уақыт неге мұның жамандығы жоқ деп ойлаймын
мен сізге тура сұрақ койдым ғой дәл осындай отбасына келін болып түссеңіз бірақ атаңыз рұқсат етпейді
және сіз ол жерде екі ақ жыл тұрмайсыз ата енеңізбен иә өмір бойы тұрасыз иә аха
атаңыз рұқсат бермейді ондай техникамен мультиваркамен тамақ істеуге ііі машинамен кір жууға ііі және ы бала күтушіні алуға мүлдем қыз бала негізі барлығына дайын болуы керек иә
мұнда мен айтарым үйіңді бүкіл ііі робатқа айналдырып техника мультиварка бәрін алып тастау емес мұндағы басты мәселе
мысалға мен кір жууды ыдыс аяқты менің анам бес жасымнан үйреткен бағанағы әселдің тағдырымен екеуміз негізі тағдырласпыз
өйткені ініме кішкентайынан мен қараған болатынмын әкем жұмыста анам үй тірлігімен айналысатын
ал егер осындай отбасына ы тұрмысқа мысалы болашақта шығып жатсам ы өзім жасаймын бірақ ы техниканы бәрібір қолданамын атаңыздан тығып бәрібір
тығып емес мысалға бұл үйдегі отырған әрбір азаматта мысалға үйінде бір стиральная машинка бар негізі
жас қыздарды әлі бойдақ қыздарды он сегізге енді ғана толған қыздарды ортаға алып бәріміз бірден жабылып жерден алып
өйткені қыздардың ыыы жалпы қазақ аруының образы ол ыыы тек қана тамағымен ғана өлшенбейді ғой
ұлттық әшекей бұйымдармен де біздің ұлттық киімімізбен де салт дәстүрімізбен де тығыз байланысты болу керек
сол себепті ыыы қыздарға ыыы қазақтың ұлттық әшекей бұйымдарының суреттерін көрсетіп ііі сұрап көрсек біле ме екен білмес пе екен
шағын ғана фотослайд бар дайындалған
сіздер көмектеспеңіздер қыздарымыз ғана жауап беру керек ал кеттік
мынау не бойтұмар мхм
әрі қарай кеттік мынау не сырға сырға
ойланыңыздар жақсылап шолпы емес пе шашбау
бұл маңдайға тағатын шекелік қыздар ааа шекелік әрі қарай кеттік
шашбау болуы мүмкін немесе дұрыс айтасыз шашбау шашбау
білезік білезік комзолдарға ілетін ілмек болуы мүмкін дұрыс айтады бірақ аты атын қапсырма қапсырма қапсырма қыздар
біз көмектеспейміз білезік білезік білезік білезік иә бұл енді түсінікті қандай тамаша
қазақтың ою өрнегімен көркемделген әшекейленген
келесі слайдқа назар аударайық
қазақтың ақын жазушыларын қаншалықты таниды екенсіздер
соны да тексеріп көрейік
ойланыңыздар абай құнанбаев
міржақып дулатұлы жоқ ііі сәбитов ііі тегі сәбит мұқанов сәбит мұқанов иә сәбит мұқанов дұрыс
мұхтар жоқ жоқ ғабит мүсірепов дұрыс
сәкен сейфуллин сәкен сейфуллин
келесі
шоқан уәлиханов
ыыы жоқ нұршайықов дұрыс әзілхан нұршайықов
дайындалып келіпсіз ғой жоқ енді барлығы таныс қой дұрыс айтасыздар
мағжан жұмабаев мағжан жұмабаев мхм
ыыы фариза оңғарсынова
мұқағали мақатаев мұқағали мақатаев бәрекелді
жақсы қыздардың ойын білдік ііі ақыл парасатын
енді үй шаруасына қаншалықты пысық екенін көрейік
бағана мынандай сұрақ болды аяқ астынан қонақтар келіп қалса және ііі етті кәдімгі қазақтың етін жақсы көретін бір қайнағаңыз келіп қалды иә
аяқ астынан ыыы қамыр жайып жіберу керек өйткені дүкенге барып дайын қамырды сатып алып келгеніңіз білініп қалады
сол себепті қыздарымыздың ыыы нан жаю жылдамдығын ептілігін және ііі жайған қамырының жұқалығын да бір байқап көрейік
сіздер қарап отырыңыздар бағасын өздеріңіз бересіздер ал қыздар кезекпен кім бірінші
бірінші бақтыгүл ханым болса бақниет иә бақниет бақниет ханым болса сіз биыл тұрмыс құрамын дедіңіз ғой келіңіз бірінші сізге
ал біз әңгімемізді жалғастыра береміз сіз бастаңыз біз уақытты есептейік
ал кеттік жаңағы ойыңызды айтыңыз айтайын деп отырған
жоқ жаңа мен айтқым келеді барлығы енді апайым айтыватқандай ұсақ түйек айтыватыр да мультиварка деп мысалға
аха мысалға мен өз отбасымда біз әлі күнге дейін мультиварканы қолданбаймыз
неше түрлісін айтып тастады ғой
бұл жерде мысалы былай ғой мен өзім ауылда өстім
жасыратын ештеңесі жоқ мен ақтөбе иә ақтөбе облысы әйтеке би ауданында өскен қарапайым қазақтың қара боласымын мысалы
мен де анамның сиыр сауғанын көрдім
ыыы анамның жаңағы сеператор дейді ғой сеператормен бүйтіп отыратын еді мамам соның дәмін татқан қандай қаймағы күшті міне үлкен кісілер біледі
сеператорды көрдіңіз күбіні көрдіңіз бе
күбіні көрмеппін өтірік айтпай ақ қояйын мхм
мен бірақ мен күбіні ең соңғы піскендер сол біздің аналармыз болған шығар сіз жауап беріңізші себебі не
неде менің себебім жаңағы айтып жатырсыз ғой неліктен себеп анау себеп заман себеп еш нәрсе өзгермеген негізі
қазіргі таңда а үйде отыратын әр сіз былай ы жалпы алмау керек те
әр отбасына индивидуалды түрде алу керек
әр отбасына келін түсе ме ене келіннен келін енеде безеді сол себебі
отыратын ақ жаулықты ана деп отырмыз көрсетіңізші қазір маған осы жерде ақ жаулықты болып отырған ананы жоқ
ы бізге ақыл айтатын кім ақ жаулықты ана ене иә
үйде отыратын ене жоқ осылай ыыы жаңағы наны дұрыс тесіксіз жалпы былай бір біріне оратылмай жұбатылмай үйрет иленетіндей қылып үйрететін ене жоқ қазір түсінесіз бе
одан кейін ол келінді жіберіп алғаннан кейін қайтадан ол келінді қолына ала алмайды
өйткені келін қолдан шығып кетті болды ол өзіне өзі бастық
нанды көрейік ендеше
бетіне нанын салу керек кәне өзіңіз көтеріп көрсетіңіз үлкендерге
жыртылып қалды жыртылып қалды иә иә
бірнеше жері жылтылып қалыпты
ең бірінші ең бірінші
қалай көрсетемін жылтылып қалады ғой қазір
қол жу енді жуып келген шығар мінекей ана сырға сақинаңды алып тастамадың
әсел көп рахмет сізге
америкалықтар мына хэллоуин мерекесіне киетін маскасы сияқты болыпты енді
жақсы келесі ы конағымыз аружан жоқ мен илемеймін не себепті
өйткені біріншіден қолымда маникюр бар тырнағым бар
ол да бағана апаларымыз айтқандай гигиенаға жатады
сонымен қатар мен
бұл кісіге қонақ келсе айтады менің қолымда маникюр бар ет жемейсіздер тұра тұрыңыз тура тұрыңыз не бар жайма бар
қазіргі жайма бар дүкенде сіз жайма алып бере саласыз иә
тұрмысқа шыққанға дейін мен үйренемін
бақниет иә орамал береміз әрине

жарайды біз өз темамызды
ал жұман аға маңдайыңа түсір маңдайыңа
бүгінгі тақырып енді үлкен қозғалып жатыр ғой енді
енді мына екі үш бала енді бір мысалы ретінде көрініп отыр
біздің осы көптеген осындай ұлттық қазақи салт санамыздың ерекше жойылып бара жатқаны деп ойлаймын
қазіргі бір осындай бір эфирде ғана айтамыз да және де айтып жатты
сіз өзіңіз сұрадыңыз жаңа бір ақ ауыз кім сұрады қайсысы ақ жаулықты аналар бар деген
мысалы үшін қанша қиын нәрсе бір жұп жұқа нәрсе
өзіміздің ұлтымызды басымызды жауып жүрген арымызды жауып жүрген бір үлкен қасиетті нәрсе ғой
ал басын жауып жауып жүре алмай жүрген аналар балаларының аяғын жауып жүр деп қалай айта алады ммм аяғын жауып жүр деп
мен осыны сұрадым ғой бәлкім талап ететін ақсақалдар талап ететін ақ жаулықты аналар жоқ шығар қазір
әңгіме осында тұр да
ііі сиыр саууды мысалы үшін мына бала ұн илей алмаймын деп жатыр
сиыр саууды да мүмкін сиырдың жанына барудан да қорқатын шығар
мысалы үшін енді қаланың қызы шығар қаланың қызы шығар біздің қазақтың бәрі қаланың қызында тұрған жоқ ауылдың да қыздар
сиыр жоқ болса өкпелей алмаймыз аға қаланың қызы болсын
ы бағанағы айтқан бір машина біз енді ауылда аралап жүреміз ғой
кейбіреу айтып жатады анасы барып сиыр сауыс жүр менімен десе
ой пәленбай ана орыстың үйінде бәленбай көршінің үйінде дамыған заманда бір екі жүз мыңға бір машина алып алсаң он сиырды саумайсың ба деп жатады мысалы
ал сол қалай
ы ана роботқа сенген бала өзі де робот болып барады ғой
өзі де робот болып барады
сол үшін біздің тәрбиелігіміз құндылығымыз шектен тыс кетіп бара жатқан біссіміллә шектен тыс қайырылып бара жатқан нәрсеміз
мыналар дұрыс емес енді
біз ііі шынында да жиырма бірінші ғасырда отырмыз ғой қазір
бәрі де бәрі де екі әйел менен еркекті тең келген тең келген уақыт тем более батыс жақтан келіватырған
кеңес өкіметінде біз ұйықтаған адамбыз
біз сол ғасырдан келген адамбыз
мен елуінші жылы туып енді елу жыл мына ғасырда тұрыватырмын
сондықтан да бәрі теңелген
қазіргі уақытта біздің кеңес уақытындағыдай жоқшылық ы не жоқ ол уақытта біз тең болдық
тең болдық бізге бәрін тең берді
квартира да тең а қазір бәрі ақшаға не етіватыр
бәрі ақшаға айгүл апай тұра тұрыңыз
қаншама ақшаң бар
материальном смысле вы говорите теңдік қазақша айт
анау етке жайылып жатқан қамыр енді нан болып кетті ме бірдеңе болып кетті
күтсін но бірақ та дұрыс нан істеймін деп екінші рет илеватыр
икемдері бар қолдарының несі бар тек мына қамырдан болып тұр ғой нан дұрыс иленбеген бе
қамырдан и және мына нан нанды ысып илейтін мына ііі столымыз
әдісі бар иә олар оқтаудан шығармау керек нанды
оқтауды былай бұрасың былай бұрасың сосын ііі нелерін
бұлар оқтаудан шығарады еще тестаны нельзя аударуға болмайды
қанша бересіз бес деген шкалада қанша балл
бес бере алмайды енді ешкім де жоқ бесте қанша баға
енді мынау кім ііі жағдайын не етіватыр ғой выход тапты бұған төрт беруге болады
ал мына кісі бұл кісі енді ол білмеді
тестаны жаяды сол адам илеген адам жаю керек өзі илеу керек өзі әйтпесе болмайды екі екі қолдан шыққан теста болмайды
иә аружан мәселен өзі илеген жоқ сол себепті жаймаймын деп отыр и әне келтірді
аружанға неше берер едіңіз көтерме аружанға үш беремін
анау кім бақниет көтерме көтерме тестаны
только оқтауыңды ауыстыр болды
әй бәрекелді ойбай андағындай көтеруге совсем болмайды
кәне тұра тұр сен былай істе осы жерде көрсетіңізші өзіңіз мынаны қайтемін
оны отырған кезде жаныңызға қоя салыңыз қалтаңызға сала салыңыз
мінекей мына тестаны былай ең бірінші міне мынадан бастайықшы
қыздар қараңыздар қараңыздар әне
мінекей былай не етіп аласың мына жерге алдымен ұн салу керек мында
потому что ойбай мына шаштарыңды алыңдаршы біреулерің сенікі ғой құдай біледі
ой не болып кетті апа
менікі емес менің шашым түспейді
мынаны былай не етіп алуың керек шет жақтарын бірыңғайлап иә
содан кейін тестаны илей бастайсың ғой илегенде никогда тестаны көтермеңдер
оқтауды шығармаңдар екінші жағына аудармаңдар
мен вообще нан жайғанда екі үшеуін бір ақ салып жаямын асыққанда
бір біріне жабысып қалмай ма жабыспайды сосын мынадай нетіп аламын да былай қойып қойып сосын қайтадан жаямын
мынау теста иә мастер ғой енді мастер класс
мынау сендер бүйтесіңдер мынаны аласыңдар да бүйтіп шығарып не етпеу керек
просто оқтауыңды былай аударып отырасың міне мынау сопақ болып бара жатыр мына жағына келесің
если не етпесе
маған енем үйреткен мен вообще түк те білмейтінмін күйеуге шыққанда
байға тиемін деп ойламадың ба байға тидім ғой қайдан білейін бәрін істеу керегін
ааа айгүл апай ұрыспаңыз енді
әй қашып та кеткен жоқ өзім бардым ғой
бойжеткен өзі аспаннан томп етіп ііі нан илеуді үйреніп келген жоқ қой
ыыы сонау жаңағы құрсақтан туа салып нан илеуді білмейді
сондықтан да осындай кезде ене болу керек
енеден басқа жанашыр өзінің жеңгесі болмаса енесінен басқа жанашыр үйрететін адам жоқ қазақта
мен өзімді айта кететін болсам ыыы мен де келген кезде тіпті нан мен ой мама сатып ала салайықшы деп айтатынмын ды
немене мынау ы сосын сен түсіну керексің дейді де қолдың наны мен ананың наны әртүрлі
иә і дүкеннің наны әртүрлі
сосын иә сосын ақырындап күліп қоятын ешқашан ұрыспаған
ой сатып ала салайықшы тағы деп әкеші маған оқтауды мен өзім ақ істейін сен отыр дейтін
отырып алып екеуміз ақ жаулықты киіп аламыз да мен жай ғана отыратынмын
ііі жаңа қонақ келді деп айттық қой иә конақ келді деп елестеттік ііі
қыздар енелеріңіз енелеріңіз ііі жылдам жетіп келіп сіздерге көмектесіп жатыр
енем жүгіріп келіп бәрін өзі істейтін
ііі бұдан не шығады мораль
көрсетіңіз енді
ал ойбай үшеу ғой оның қайсысын аламын мен
орныңызға жайғасыңыз рахмет орындарыңызға жайғасыңыздар мхм
өзіме күйеуге тиіп алу керек
мына жерде былай болып тұр да жаңа көріп отырсыздар көріністің бәрін қарап отырсыздар ғой
әр адам өзінің қызметін атқару керек те
келін келін болу керек ене ене болу керек точно
енелер мысалы ыыы қуып далада жүрмей ене келіндеріне қарау керек
мысалы жаңағы нәрсе жаңағы сізге емес апа басқаларына айтватырмын да мысалы деймін де
иә еркек адам еркек болу керек семьясына қарау керек ыыы қаражатын табу керек
әйел адамның мысалы ақшаға мұқтаж болмау керек иә ол кезде көңіл аударатын болса да ақшасын алып беріп немесе бала шағасының бәрін обеспечивать ету керек
сонда ғана ы былай үйлесімді жақсы өмір сүреміз
ал енді өзің робот болсаң өзіңіз робот болсаңыз өзіңіз і білмесеңіз
мен айтайыншы жаңа шынында да мына келін қыздарға айтамын шынында да енемен тұрған өте жақсы
мен өзім күйеуге шыққанда маған енем айтады тамақ пісіре аласың ба не пісіре аласың дейді
мен бүйдеппін ғой сонда сен не пісіре аласың деп сіз сіз деу де жоқ
сөйтсе енем айтыпты бауырсақ кеспе семей жақтікі олар кеспе көже дейді сосын ет пісіре аламын деді
сөйтсем мен оны да білмейді екенмін сонда менің енем марқұм иманды болсын шынында да әке шешем сол кісі маған бәрін үйретіп шығарған
қазір қытайдың границасы ғой жетпіс процентін мен сол жақтан бәрін үйреніп келдім лағман бізде қостанай жақта ондай істемейтін бұрын ет ғана
бар жақты сол мен енемнен үйрендім енеңіз қай жалпы келін деген өзі мен келдім міне мені тәрбиеле деген сөз ғой өзі жалпы соның мән мағынасын ұғынайықшы
не пісірсем де тәтті тәтті деп жейтін
мен әжемнің қолында өскенмін түк те істеген жоқпын
барлық қыздарға сіздің анаңыздай ана сіздің енеңіздей ене тілейміз ендеше иә
қыздар ііі сіздер ііі бізге ренжімеңіздер
сіздерге көп рахмет
ешкімді қатты сынайын деп мін тағайын деп шақырған жоқпыз
сол себепті ііі бәріңіз де бақытты болуға лайықсыздар рахмет
аян ыыы бағдарламамыздағы соңғы сұрақ болсын м бойдақсыз ғой бойдақпын иә
ыыы бүгінгі келген қонақтардың арасынан өзіңіздің болашақ жарыңызды немесе болашақ жарыңызға ұқсайтын ыыы аруды көріп тұрсыз ба
талабыңызға сай қыз айтып жіберейін
ол қыз мына жердегі мына қамырды мана илеп тастайтын еді
мысалы мен тоқетері айтқым келетіні ата әженің тәрбиесін көрген қыз жаман болмайды
мен он бір жастағы қарындасым бес бітіріватқан мына нан илеуді беске біледі мысалы
мысалы басты тәрбие ол адамның отбасынан болу керек
мен айтып тұрмын ғой қарындасым бес бітіріватыр нан илейді қарындасым үйде тамақ істейді оның өзі тәрбиеден
біз қарындасыма бермей жүр емес менің қарындасымда барлығы да бар жағдайы семьямыздың жақсы біздің үйде барлығы бар мысалы
сонда да бірақ ол қамырды илейді қазірден бастап тәрбиелеватыр
әр шаңыраққа бақыт пен бірлік әкелетін ана
перзенттерге мейірімділік сыйлап берекесін келтіретін де ана
ал ондай ана инабатты келіннен ибалы қыздан ақылды әпкеден ізетті қарындастан шығады
аруларымызды аялай білейік
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана
аман сау болыңыздар